तुम सबना तब गजब काम करेओ रे इतनो बढ़िया काम <hesitation> काम देखेओ न घणी खुशी हुई कि तुमना इतनो अच्छो काम करेओ। मेहनत <hesitation> मेहनत भी साफ तरीका से की थी तो रिजल्ट भी अच्छो बढ़िया आयो इतनो बढ़िया आयो कि सबका बहुत खुशी हुई। सब बोलया कि उमीद थी कि अच्छो होएगा पर इतनो अच्छो होएगा इतनी बढ़िया उमीद नी थी। बधाई हो तुम तम सबनक कि तुमने इतनो अच्छो रिजल्ट लाओ, अकी ऐसीज आगए ऐसीज मेहनत करजो तो तम सब और अच्छो रिजल्ट लाओगा और अच्छी मेहनत करोगा। तो और अच्छा पास होगा खूब सफाई से मेहनत करजो इमानदारी से मेहनत करजो सापका मिलीका बहुत शुभकामना होन देवन।